नाइज़ेरिया के भी काफी अच्छा संस्कृति आ। भारत के लोग भी तिनके संस्कृति अच्छे मना। तेइकाके लोग भी भारत के संस्कृति काफी अच्छा मना।